<noise> Atigi besh daqiqa vaqtim bo'lsa <hesitation> men tez tayyorlanadigan ovqat sifatida tuxumli senvich yoki yogurt va mevali si-simuziy tayyorlagan bo'lardim. Shuningdek tez pishadigan bo'tqa yoki salat ham <hesitation> yaxshi variant bo'lishi mumkin. <noise>